Aa re le yi'n ta nchaya ta nzyna reya, yi'n ngaxa, yi'n tuzta, yi'n ye'i, yi'n biza, yi'n manzana, yi'n chileancha, yi'n chilita, mbay na ye re jwa'n ta ngona yek re jwa'n ta nchana ncheyida, yaxa' <hesitation> la yexa', na este la nche zina, la komina', la orega' la maradoza', kanela bdiey zyon laza, zyon xtila, la jwa'y.